A ksie ngoma kol kam momrot orom, ngoma kolte. Ngoma kol ka ptir oram kmem, ptir kim o ool <noise> ko ngoma mrot mamt a ksie ka ye ko ngoma ptir orom kuo mal pgem o ool. Ngoma kol kmamat to ngom kaem kaemik. O kolkhek akuruk ngom le ka svil kam mrot orom a ksie ngoma karkar a ksie ka pter ka ye kam le ka ptir kun mo hor kam khipum o ool kun mo hor va ka pter a ksie ka ye kun mo ool to ka khipmar. Khipmar ngama vui ngom le kpet a hor kuo mang ngar kam le kaemik orom a ksie ka ye ko ngoma pter kun mnam o hor he ka khipum mar. O kolkhek akuruk ngomle gia mat o krek he ka mamat o ool. Enang o kner, o knir onieruk kun mo hor he kael o krek mnam mar ko ngoma maat o krek he ngama svel. Ngomle keilik kun mo hor he ka pter a ksie kuo malpgem o krek to. O tgoluk ngama bui ngom her kaimuk. A ksie karo mamten vang kamptir kim o ol tok ngoma ptir kim mar kam gia mrot ko kia pui kaemik va kun mnam o hor ngomle ptir kun mnam o hor kam khi pmar mor kam le kaemik. Va ngoma mat a krek. Kaser o ho he kaelik he elik mnam o ool. Komor o horl malpgem a ksie ka ye va o hor he ka mat rik o ool ngama vui kun mohor to ngomle pet rik kam le lkaemik. Endo a ksie ngom kaeharom tok. Ngom kaeharom karo mamten vang kam ptir va kat a ksie ngom ka va kat a ksie ngoma mrot o ool kia pui o tok ngoma srul kam gi kaem a ksie kar o tgo o tgoluk. Ngot is kam mrot o konge, o kankanu o o vep. Gia pepet a ksie gi kaelot kar o ool. Ngora pepet a ksie kaelot kar o ool. Enang o vep ko ngora mrot o vep kia pui. O vep ngak vui. Ngot is kam pokim a ksie kat mit to hera. Pepet a ksie ka mit elot kan o vep, o konge o kanknao onieruk, o ni kain ol ruk. Nguak kapngan kam kankar he ka pter ka ye. Ngom gia kaeharom tok kam gia kher a ksie tok pet to kaelot kim a o vep o ormar he. A ksie karo mamten vang tok mor kam emik tok. Va a ksie kat ka do kat ngom kaeharom kam mamat. Popoim o ges pepet tik kam mrot ngama vui ngomle ka klang o rat onfruk kam ngai kol ogu mar kmenenkim o ges ko ngoma mrot he ngama vui mor kam le kol a kre ormar ogu ma rengmat lout tok. O mia ruk kogu kam le kainkine mar ngang ngor kam kol a kre orom. a ngothi to ma ksie ngoma kol kmem tok. Kam momret orom tok. Ngama ptir kim o ool kaemik, ngomle ka ptir kim o ool kun mo hor ka khi pmar va kam gikaen tok ongot lo gi is kam mrot o ool enang o vep o kankanu o konnge ondruk ngoma kapngan kam karkaruk he ka ptir ngomle gia pepet rik kmelot kim o tgoluk enang tok. Va ksie ka do langto kat ngoma kol a mani orom kat. Mor kam popokim heka pepet ngam kuon ma druk kam mamat mamat nera vui ngrar le kol kol ngoram ogu ma rengmat lout mar kam le kaenkun o rat o ormar koma klang ngar. Kotok ngoma kol a kre orom kotok. Ngarle kaenkim ngang ngor nang mor kamle ka kpom a kre orom. To ngoma vokom a kre orom a ksie kat. Ngar kaenkim a ksie ngang ngor ko ngoma mat he nama vui ngoma kol ogu ka en ngang o mia ogu ma rengmat lout kmenkim. Ngom le kol a kre orom a ksie kottok mor kam le enekim o. Enang o ool ko ma rengmat lout. Ngoma svil kam. Ngome kapngan kmem o ool ruk mote mrek ngom kaeha ko mo lutek kam emmik. Ngomle ka kol a ksie ka ngalout to <hesitation> kol a ksie ka ngalout to kamle ka kol ogut he mar kmenkim mar kmenkim mar mor kam le ka kpom a kre orom. Mor kam le kaenkim o ool ruk mkor o kaer ku ma rengmat lout mor kmem o ool ruk mote mrek ngom kaeharom tok. Ngomle ka svil kmem o ool ruk ma rengmat lout mkor o kaer. Ngomle kol a ksie ogu kam ku ma rengmat lout mar kmenkim ngang ngor to ngomle. Ka enkim o ool ruk mkor o kaer mor kamle kaimil. kamle kngan ka mgai tok he mkor o ool ruk mkor o kaer. A ksie ta vle tok. A ksie to mote mrek ngoma kol enangte ngrua ngaimik to he. Mo kolkhek tgus, mo marutek, mo vlemas ngoma kol kam karkar ka ptir kim o ool mor kmemik kam iviem a ksie ye ngai kar o tgoluk o ool mar kam mgai, kam mgai ngang ngor ko ngora kol tok. Mo kolkhek akuruk ngoma kapngan kam karkar o ges. Ngom kle gi mrot kia pui nang kle gia pokim o ges to pepel rik to her kaemik he kar o ool he. Ngoma kapngan kam karkar o ksie he ka pter ka ye kamta kael mnam o ool he ka mrot ngom legia kaeharom tok arhe. Tokhe a ksie ta turang ngor. Ta turang ngor kam mrot orom. Mo taim ruk nop o ges ngomle gi kaeharom tok. Noop o ges nang ngoma kapngan kam karkaruk rik. Angothi to mang a ksie tok. O enangte tetku ngot kapngan kam hop karkar o ges. O ngnes ri klues. Ko hop meng ngar marot kam ngai klol o ges kam karkarukhe mor kam ptur he kaemuk, ngata kapngan mar. Ngata kapngam mar kam karkar o ges he langto mnam man ta havai te "ee inou ko ngai kapngan dok he kam korkor ges he." Ko haveng ngar te, muta kapngan muk kam korkor ges va mu gem a pui he ngam o vep oguo kia pui, o kanknao o gi mrot kia pui mrot o kanknau kia pui mrot, mrot mrot he elel kotok kim a pui kottok to khaveng ar te. Ok mu ngai kol a kel tang mu enkim a kel tang he pis he gr hortgrm. Mularo utek he gi ivie kar o kanknao. To ngat hop kngai. To ngata hop kngai, kngai kaenkim a kel mote ka grap oguon pis kuon mrek. Pis gia mat a ye kim pui ta koppet ngata hortgem ngaro ngata hortgem ngaro utok ngat her keive he kar ngaro kanknao he. Ko ngafa kapngam kam hop kol a ksie he karkar kam ptir kim o ool kmemik. Ko komi haveng ngar te, "mu mi ptir kim o ool he mukam mi keivlem a ksie ka ye he ka, mu kam vi." Va ngata kapngan mar kam korkor ges to ko gia kaeharom tok. Okei tete ngota vle mote, ko kotek kum ye ko pismonang a sie langto ta. Ko kotek kum ye pis mote nang a sie langto a vlom langto ta mrot o vep kim a pui. Mrot o vep ngata vui. Ta pipigem mar kaelik kuo ma lhou. To ta pokim a ksie kael kun ma lhou to kua haveng te, "ngai he klang a vlom tkogu ho tkorsang kogu ho." To ta kol a lhou ka grung kankuon orom o ges ngaro kanatok kun ma lhou va o vep ko ta mrot kim a pui. Ta lol koul kankuon to pis kainik ngang a vlom ta to ngat korsang to koemik kaelot kar o ges ngaro kanatok ko ngat pepet ruk kar o vep. To ko pis ngata klang to tkaemik va a vlom to ta pis ka vle kar mor mote ta klang kat. Ko korsang krere va ko lu langto tpis sir mote peve he koa kerer kam ngai kottok ko koa kapngan dok enkam pis ngan dok kam rere. Ko kerer he endiguon te korsang koguo koguon kar ka kvek he enmindiguon nginte ta halahala klol o klel orom dok ka. To kotok tetku ngot keivie. Ngot keivie manto ko yel langto, dok kar en mot keivie. Ka tnokol tlo vle e ka tnokol ta vle ogun. Nang en kar kles ngat pis ka vle kuon to ngot keivie knop. Te kveve kotok kngai kogu to klu ta vle im. Klu ta vle im tngai yor sir kogu, tyor ktel. Ngata pis kuon ngata voveing ngor mang. Ngota sap ka grung kogu kaehaharom ngai nang tve kam yor. Ngata kaeharom te kya kottok. Ta kernget kngai ko klu tngai panaim kmim. Tim orom o hi ri loul loul kottok. Ngata kokol kngorom koguon. Kael ku na tkonit hop marot. Ngata ta ngongai mia gegrap kngai ngai mia pis man mrek. Ngota vle kar kottok. Ngot kaeheha mang kam lolol o hi o kotok po turvik kam im ka vok, karo torok ruk klu tim he tngai, ngat ngae kernonho ko kim ka wok. Ngata lolol o hi mang kam im ka wok kngai ngai ngai kam senker a gidiel kun namka. <noise> to enkuo mrek kar kles ngat gia vle kottok ngata vle kottok ku tnokol thaveing ngar te, muor kam marer kneigu e. "Muaka vle mote na kpaal mang mu tet ko nak koulol kpis, to nak pis le kveng nguk to muale kngaigu." he endri maan ngata vle maan. Kom kaenenkim kero tgoluk ngang ngar. Onieruk, onieruk ngang ngar kam vavekpum mar o ool mar kmemik, ovui ngar kero mhetor mot kainkim mar ngang ngar. Mota nho mang ngar kam kpom mar kottok kngai ngaikeis ko ngar tet nak ngai kpis to ngara grung ogu. O kloa mnor koklu to tim ta vle tam, ngan kogu o tngai. He <noise> ngat ngai kapngan kam grung ogu kim nga rek ko ta kapngan kam vokom klu ko tim-tim ngai mi sovet mi kernonho tete he enkuon nam gi konnit ngongei ngongei to tete ngota. Nho mang kam lol o hi keim ka vok kngai ngai he enkuon. Endo tvura ngongei he ta ngongei ka vavle. Endo tgi konnit kottok. Ngora nop mo ngora grap mang ngar kam ngai kvokom mar te ngat kan. En kamle ka grung kam pis krere. He endo va ko llie to a loutar kar ka kvek ngata vle endruk kat ngar kankuon ngar koul ngte kam ol kpis mote. Kam pis he ka rere vor kat. Ngora nop mote to ngora grap oguo kam havaing ngar kmol. O mor ngom gia vle kottok arhe. Vle kar o mia a kor e mor tuk ngotukta vle kottok nang ngora rek kottok. O mia a kor ngam lo koul ka vle karmor. Dok kar klues tuk va ngar tet ngota vle ko endri ngata vle ku ko ngar tet. Nga klu tim to ngata grap pis kuon kar kles ngata grap pis kuon ka vle kar mor kottok. Ko ngata vle ka ngam la khor aromor kottok to ngota vrua khor kam vle ka ngam la khor ormor kottok to ngota vrua khor kam vle. Nang mor tuk ngoma vle ko mnam a reng mat to endo. O mia ruk nga rengmat to edo ngatlo kta vle kar mor e. Ngat ngonao he parahi he ngongai kottok. A kuruk ngat ngai ka vle oguon te, akuruk mote, nangko ngatla vle kar mor e. Ngat parahi he ngai pitgim mor nang mor tuk. Ngot kottek kankun, ngam pis he krere ngai kottok ngoma haveng ngar kote. Ngop lo vle mote va, o mia ngap pis vle mote ma rengmat to ed. Ngota vle ngota kpom yek muta pis vokom te. A rengmat tgia vle ya. Kotek ogu kngai ksimuk. He tetku kat ngota vle kuon. Kuela momnor ko endri ngata kothi nga dok ko. Ko ngai keker muyang ko keivle kngei kveve kotkot keker muyang o mia ri ngai kpapanaem mar kottok. Kngai keker muyang ngar, kekermuyang ngar. Ngat si kae gom kam hagam dok nangko nop. Ko ngai keker muyang ngar ngai papanaem mar. Ngot konnit hop marot to ngat hop haveing dok te, "o yin da yi ngai mi kering o mia ruk tenkier ngat pis ka vle mote, keivie mo kam kekermuyang ngar. Ya meng ngar mo mnan ja rek kam ngai la vle kun mnam." To kua haveing ngar te. "O kolokota momnor te, ko lokta papat keis kotok te, ko mgei kngam o rhek ruk ngata kernon ho ngang ngar e. " Ko koa ipek ther mi veve he. To a mhel to kong ogun. A mhellangto kong ogun pomio ta vle man. Tlei mote ka vle mote. Ta pis man, ta pis kerngor dok, kerngor dok. Te, "yin da yi mi kering dok. Yi kering, dok kam, ker rereng dok, kaen o rhek ri ngat ngei gi kernonho nga dok." To kua haveing te, "o ko lokta momnor e." kua ipek kuher mi, ther mi veve he.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

Ngota vle tetku ma segein. A kalyie langto kuon a morek tve kmeme ma segein. Tre kmem ma segain ta ngorpok ka grap oguon. Sapsap pis mang ngor kuon marek haveing ngor te a morek tve kmem ma segein. Tkeinenker kam grap oguom vekulak. Ngot haveng te, "vle he onut he." Va ha ngnek e tkaenenker kam ngai ge. Ta ngai kpis kuon. Ta yayor yayor kaeknuk kpis kankuon kpis haveng ngor te. Hai a morek ta nok a tomhelang ta veik kun mnam he ka serpak tkol dok he kua yayor. Nang ngota pokim a ksie kpepet kuon pa kyep ka pun. Tpis khaveng ngor kottok he mang a morek tre kmem ma segein he. Ma segein to edo a mhel to kam yor tenmo mor kam mor man ta sap kngai ma segein to edo mor kam hop ka ngnek. Ta ngongei ma segein to edo ta kukursekam o iningol kngai kuon mrek. Ta sap kngai kottok, vorvros ngai kottok mo lain ngai ko. Ngota sap pepetela patte a vim to ta kursie kam a ngaining kam rgom o kaem. nangko nove a morek ta kotev pum a mhelang kam yor he. Ta sap kottok po turvuk kottok vrosros ngai kottok ngota tots ngongai em ngota vokom a morek, to ngata haveng ngor te, "o a morek ta nok tkhan vor, "nanko tkael a mhel ta he kakoter he. Ngot her gia hop tenmo marot to ngota ngnek to ngota havei te em, a morek to ma segein tkaeharom o kotter te enda he. <hesitation> Nang hai nop o ngothi he kam othi armor he. Ngota vle tenmo nop o brus ngot, kua sap koul kankuon ko pis ka ngan mote nop ngotlo kat ngaiguma rengmat lout kam ngai kaeluk kuo ma rek to o mia ngama svu kmenkim mar. Ngamle ka grap oguo kainkim mar. O pui ngaro ngous. To nop ko kaelpun pupunpa kam ngongai mo mamngan ngongei nap. Kua grung kankuon enda a komie mote ta vle endo ke gi mhe kesie he nga dok. To kheveng dokte ngiak ngai kpis kuon ngiaor kam klang a vlom to ko kothi mang tet te klu tim he endri man kim mor. Tkoka komen ketang ka mhe ke sie va dok ko ke tang. To mo ther koka keit min tenkier hop tete marot. Tenkier ko koul ngte kol ke mhe langto kat tpis hera klang dok nangga marot. Ko koul kankuon pis mote ngat en endri ngat ngai gi kernonho nga dok. To ko kaelha kam rere he. Kaelha kam rere khaveng ngar te. Muk ri muak kaegom sim smia kaeharom o tgoluk ri na ko ngat kaeharom mar ngat ngai gi kait. Koa rere ngang a mhel to tete tpis he krere mote. To ta havaing dok te hai i nan mang i yel tku kara tgoluk ri tkaeharom mar nanko ngaf gia ya e ngata kaet te nang ngat ngaiyla ya nger kaegom mar ngata mgai ge. He egom he omen tang ka mhe he egom na ngera vokom ko nge kaegom tngai gi ya he. To endri ko korsang ka kevereng ngar kermuyang ngar mo tgoluk ri. Koa havei te ngmo ngora ngaigu ma rengmat lout, ngora lol akor ngora pis mote mur koul kaenekim mar kim dok. Kua va vrik kin ngang ngar he ko ngat ngai ka klang dok mang endri ngat ngaigi kaet gi kernonho he ko havei te ngmo ngora ngaigu. O hor kat va nop. Ko korsang krere a vlom to eda ta pis khaveng dok. Oi vur or na hop na ngaigu mnok na ngai vur go it a pui. Ka ngous to ngiakta veik kat. Toko kottek kngai kavle kumnok kgo keit a pui ka ngous knop. nang a kottop dok kam go nop a kottop. Koa kottop o ngnes ri ngat go mnam he kol ngorom ko ma ttang. Ko koul kam ko pis korsang he khar kua vhoi kam gon to ko sia nonhong kua kottop, nonhong, nonhong, kua nonhong kun pum a rat kermus ka vle kotok kermusta vlekotok ko koa nonhong koa kotop nop koa kotop ngorom he orim na. Ngauk rer mote nop ngura grap aguon kvokom kulia to a loutar. Ngor ngai ngor lokta. Ngor mia sovet mang kam kermuyang papanaim mang koa kottop koa vle kvoi ngang a vlom langto mang ka kotop to tkain ngang dok to koa go. Kgo ko keit a pui ka ngous to ngatakta vei nga dok te veik ogun he krere to kokta veik te kam kta korsang kere kat. Kua rere nang endruk ngat ngai gia vle kottok mnok nang enda a komkie enda koma havei to ko lu ta pis ka sir mo ma gudor he ngan dok he ka ker muyang papanaem mote ko tpis sir he he kngan dok. He endriguon ngat kaekeknik gia korosang ka vle kotok ma vle ko. Endo ko tngokol tngai gun te. Ogun meil kngai kaenkim a pui ka ngous ngang a vlom ta. Endruk ngat korosang kotothi ko mnok ka klel ka klel ko. Nang dok tuk to kua vle mote ma rek krere mote. Kua hop nangga ngota momrot ngang ko les kam ngai ka lol o papat. Ngat hop les. Ngat hop kapngan. Ngata kapngan kam ngai lol o papat, ko haveng mar te muor kam kap ngam ko. Gi o kolkhek atgiang ta lang to ngmo edo ngat ku edo a ktiek orom mura rim kim mula.

Mur gi kaemik mote to kngai. To ngata hop hergi kaemik mnang o ool. Ngat hop gi kaemik to ngata ngai gun ma kam ngai klol o papat he. Ngata ngai kpis kunn, hai ngatlo hus kam kat kaiknik nanga ge ngat pis mote. Ngat eknik pis nanga mote he. To ku hera havaing ngar te mura lol o tgoluk ri ko ngai kaelel mar kum ye kam grap oguon ma rek he pis vevher o yit mar kam vuvui kim ke kolkha ke vgon ta. Nang dok ngora grap makuon he krere man na. Ngat lol o tgduk hera grop oguon nang dok koa vle ko. Khera grap pis mote. Nangko nove a koa, kol yie to kesie enda te kokol ka kvek ta pis orom mote endiguon ta knger ka knger oguon ma rek kmeteti nang knan enkuon te ka vle kuon. Tngai ka vle nang hokta papt te kam grung he kvokong ka lie tkaeti, tkaeti he ko hera papt te kam ngai kokol nangko. Ei mor mote a kus ta soslok kmerik he ko a mulmul ta tngorom kam khir khir khir mote kus ta slok kngai nok ner kaerik o nop. Ngot gia vle kam vokom a kus te nak kaerik. Va a kus nak kaerik kam klang ngor mo itok o. Ko nop o itok ngangor e kun nam gora do to ngot el a ye kam vaveik kun mnam e koa kus nam keirik he a ye nama vaveik. Tete tnop. Tnop he nang ngota ngome ka do ko. Ngome keiniram o utok ku he. Mnam a ye to ta hur pagis. Ngome keini ku he ngom kta lol o utok kta gegrap kanku kim a vul kanku kam kta pis kuon mrek kat. He kua haveng endri te a kus nirik he klang ngor ma ye.